د ، <hesitation> سرعت باندې ، <hesitation> ګړندي او تیز صحی ناري تیارول زما په نظر مغزیات یا یوناني مستې او یا هم کیلې او د بادامو شیدې که چیرې سره جوړې سي له اویدکډو سره نو دا به بهتره وي، زما په نظر دا مناسب انتخاب دي.